प्याज आऊ लहसुन के संग्रह करे बर ओमन के बिछा के रख देना चाही सही तरीका से आऊ अच्छा तरीका से ऑक्सीजन आए जेन से ओमा बीमारी न लगें। आऊ जैसन आलू ला संग्रह करतो वैसने एला भी।